ആരമ ഇ ഉവ്വരേദിനി ഏന്കല അല്ലോഛനു। അനുപ്നഗ ഏന്കല മന്സുദേ ബേതേ ബേതേ। രേഇഥിര ഭവന് നിരുമത മന്സുകേ। വര്പുന്ദു ആരമ വതി ഏന്കല ഏപ ഇപ്പ। ഏന്കല മന്സു ഹിതകദ വതി വതവദന। തീതന ഏന്കല മന്സു നേമദിഅ തീതന। ഏന്കല മന്സു ശന്തിയ തീതന അപ്പ। ഏന്കല മന്തു ആരമ വതി ഇപ്പ ആരമ। വതി ഇപ്പു <hesitation> ഓദുന്ദന്ദ। ഏന്കല ഏദ്ദേ അരോഗ്യ ബരിഥ വയിനന്ഛന। ആരമ വതി നോദു ഏന്കല ഏദ്ദേ പരിസര। തീപോദ് ഏന്കല ഏദ്ദേ നന്മനിലേന സന്ഗ തീപോദു।